Ong ai roki mono yii nohihetong ong owori nugnamong impa anako owori kuraisa roki ong yori koh pokong hiya romoko monoyewakong ong cow ngung o'ko ngung roki ong animoro tu'ki ong iragha ngung. Mono yii nohihetong ong oworii kuriasa impa topo rikuu inakiro ho mii ngung kuukeiro tii mii gnung kukeiriro topo meng kukeirehetong inakirimo ong cow topo ye tee owo mukia wengmo yaki ponna kakong, ponna kamo ai tiki urukong impah ho no'ra sasoihetong meng rikuu ong koto horsi ho cowunno noki roki tuhah. Impa nii impa ongi ne'moi ho nong hiya tiwa' kinghu nong hiya animoro iinakarei ong onnowo cow ngawah. Uuriingi nawa' tikii ongi mong koh heko o'ko tanga konnokii tiki noi inakurummong. Ho pekong mii ngung tuuhah ongi korukuwai tanga monoki, hoko tiki manni ho cow manni ponna karong, noii musinke weiyoung tii owo sihurungku tokutopo inakurungku. Impa rokii ongii oko minnorungkong tii turunghe hamorumo, roki ongi masikete mingnorummo toohururummo totokururunmo, totokururummo tii hoitamo aii teewungkong ho cow ngung hosi ngung. Impah ho nowori rikuu rokimanni tukong ho hosi tiki uriingi ongi buini nopo naparong, impa tiki konna tukong tiki poongkoh tiki buini. Tiki tui aii ho konnakong hoi ha tiwori nawa'ko konnakong ho hosi tiwori. Ho koh cow roronguhnong tu'ki musinke weiyong, impah roki nowori roki toku toyewairong honna nowori iirongkong tii pihkaku nawa' tuuki aahkuhhkong ho hia tiworii iirongmo impah tiko heko tii aarapahno ho mara yii kuumengrong yii pihkummoko okurongkong ho tiwori, tii tiwori kuraisa nawa' mukaiworana yii. Impa ho riku nungamong tuung yong ho mii potungewungku i'ku masiketeki tooharong ongo rung puutoko, toohaku aii roki haaro'rong puurong, tanakite o'ko ngong yong tii pirukungyong tii totokummo.